أول شيء أنا بأستخدم قوة السرعة الخارقة يعني عشان أكون في المكان الصح في الوقت الصح <hesitation> ثاني شي بتكون عندي أسلحة متطورة <laughs> أي أسلحة متطورة ضد الكائنات الفضائية يعني أسلحة موجات صوتية أسلحة ليزريعني تدمر السفن الفضائية أكيد ما راح أخلي أي مكان آمن لهم.